आलू थें पकोण का वास्ता आलू थें कूकर मा डालिक और विमा थोड़ा सा नमक और पाणी डालिक। आंच मा तीन सीटी लगेक पकाये जै सकदु।